Mil euro. Petra dalvez mil euro ? C'he C'he evit lod kalz a dra evit lod all nebeutoc'h. Me evit ar poent n'em eus ket ezhomm arc'hant setu n'on ket o c'haloupat war-lerc'h, war-lerc'h mil euro. Bon, mod-se eo. Setu.